Lu regulaturi di li bàttiti di lu cori, chiamatu Pacemaker, veni misu vicinu lu cori di na pirsuna e funziona cu sinsura ca cuntròllanu li bàttiti di lu cori. Quannu li bàttiti sunnu dèbuli o troppu lenti, lu Pacemaker manna li signali elèttrici a lu cori di manera ca chissu si metti a bàttiri correttamenti. Ssu tipu di strumentu ha sarvatu la vita a tanti pirsuni e chissa è la dimostrazioni ca la tecnologìa e la scienza ponnu sarvari viti umani.